Ema ma we na angom enyankpuu aga bi zene gyaa ozap bike geji na amuwago bine tot ogbaku bik geji na amuwago bine tot ogbaku bike tot ogbaku bi tot okaranfu bike tot okaranfui ma we na angom make shene ma she ebin ma ke she ebin ma ne gyɛp okranfuɛ nɔ ma gya no obogbe mani shaŋ azivu make ne go edaadi mase ne gyaa obai ogbe no karafui ke vaa ma goi meke goi onyɛi ma ne waa na avu ma ke wa na avu ma na avu ma ke waa na avu ma gya ma ne sha acei fum egya su zeze naa acei oozeze na acei nyampa ede mu goi acei adop no go kɔkɔkɔ ne ejut shone shaŋ ozeze na acei a nyankpa oke vɛ ma se vɛɛ numme mat andyɔɔŋafan ma ne go edaadi ke sha gya mu gyaa muc bi kpaa angom bi kpaa angom awɛ bi kpaa angom bi maa bi kpaa angom Bi ke je bikpa su bi kpa angon bi ke ba de kaa bi kpa angom she ne shaŋ awɛ nyankpa <hesitation> angom je bi ko je we onum mat ondoɔŋafan koi shaamɛk awe bi b gosie aga afa ashari amɛk sa gaoi aga afa shari biko ebwe bi bi ko aga shaŋ bi shaŋ amɛk bi se shaɲ bi kpaa angom na agajebi kpaa angom na agaje bi kai sha mɛk bi we na biwe ciki angom bi ne kata bi tona bibi bi vɛɛ onum ondyonafan sa mat ni e ni tha mat ondyɔɔŋafan noo andyɔoŋfan bi na mat enum me koiva ne num byɔ dom ko sha a mɛk onum me koiva ne num kyɔ na ka mat ondyøɔŋafan numpɔ amek enumpɔ se zhoo ennumo kop afɛ kop na afeva o sho onumkoiva ne kyo shine amat and yɔɔafari bi we na angom ko shamɛk bizhaŋ ko shoo onum okop ne num ekoi va no kyɔɔ onumɔ ko na be ci na awɛci na be sa se je bera be kpa su anyi vɛ onumpo we onum angom Ke sha mɛ amɛk soko sho bike kpaa gom bibi ŋaro nyi na atɔbɔbii be sa we ede ka nabe sa weede oŋa na sa we awelci aŋaronyi ko nyi anumɔ se ne we ciki ŋaro nyi don onum pɔ woo onum angom bi sene kpaa ne ofɛ kop no ofɛ vaa ko sha mɛ bi ne kpaa ke ovɛ so we na angom onw ebi kpasu bi koowo onum nyi weje bi vavu enum enum we je tɔɔva je we onum bi kpasu bi kuma bi ke eje kpasu abi kpasu bi na vɛsa bi oku ze ne elo bi je ze nije bebel abi kpasu bi avɛ sa bi ama anet sa si go evaru ondyɔɔŋ afan zheno zhaŋ kosha mɛk bike je bi je zet bi tɔk amma ovɛ suno kpoato don ejutbi ebeb na mɛk amɛk bi se we bebe amɛk bi se we bebe awe je bebet bi se ne go avɛ abi kpa su ba Bike ze bike se awa ebikpasu bikpakama bi go amma bi ke zek avɛ bebet bise kpaa agan egbam bi awɛ bi ka kpaa bi bɛ amaa bi ke kpaatɔ ondyɔɔŋafanyi alebi avɛ na bi na te ka bi gan omŋkpede ni sa gyep ezun bi n be adaa na be awɛ bi be awɛ ondyɔɔŋafan shaŋ bi go ebi kpa avɛ abi kpasu sa vɛɛ gya ke vaa amɛkɔ je banɛ elo olo ŋoo kpe amɛko je ba aye emagboro je kpa bibe bibe fwa nai je dokk bibe agam amɛk bi se angam zuw ne fɛ anaa na vɛ anai ye se dok nɛ ne dokk ne fɛ naa bine doi aga amma se dok ne fe vaa bebe nɛ bise doi aga ba bi set ze ciiya awa anyi sa she n nga aje jɛ kpaa anyi sa she no alum aje sun angom bikodo mi gya bi se kpaa don ko sha mɛ bi sun ondyɔɔŋ afa aja bi Ondyøɔafan shaŋ enai je eŋave ewe gba ferem don bi gya na bi fwa na bi ko amfibi bi se fai se everu awɛ bi gya bi ze we na kɨko emam sun ko sha amɛk ma gyɛsa alum ma ze kap domi ma ma se zon neke abo abe obɛma ma ze sun ŋa alum ma sun odɔoŋfan saŋ hari mabe ko alum enai se gba nɛ ma gba jinma kpaa na nɛ ma ke ko alum ma kap abɛ bi bebe awena avɛ abe bi bebe sa bwoma seze be arok tɔ bibe se she na akɔrk bi se kap bi kap andyɔɔŋafan awe bike ko cunshe bi ye kap amma je am fibiɛ nɔ bi se we na amfibi bi se sese be nabi kap elam ba egya ekap bebe alum jesaba kpoo agyɛp ashe ka si kpaa avu ka si kpaa avuakpa anse Akpa e evi evi na pɛt awana kap don bebe nɛ egya bi se wena angompɔ kɔ bi zun ondyɔɔŋafan enai se gbane bi ko awa ekapbi kap ovuza bi kap avu don bike gya na awe bibikep enep enepɔkɔ be gbanɔ enep se we etok vaa ama bebe enep je we eok vaa ama bebe enep je we etok nyi bi ga edap bi se we na angom bebebe odoposu kpa ba agya je abuwei aka awe na amfibi mu cu egya go ge soŋ gogo kyo ko gogo cii mu sunyi gai aga tonyi ajo zap mu so gya ba to bi kpa na nɛ ne ekatarai bise nyi se abai bi kpa na nɛ don aga jo odop je sa hpaede abai ka afuba awe na amfibi bike zɛ we bike zɛ bi we na angomamma bi sun ondyɔɔŋafan shaŋ odopɔ oje na jai don bi bi we na angok bike je odop aga ka se goi Bije bije goisi goisi aga bi goi eshe bisase bikesi ko amfibi bi goi eshe sede bi set bi yek agbok bi yeek ogbok aya aga sa goi bama goi oyaya ne se ma goi albasa ne shɛ ya goi amvwago ne eshɛ aga sa si goine bi sun ondyɔɔŋafan shaŋ na aga bi agoi dom bi we na angom agom bibi ne gya abe sasi ko na vɛt te evep bibe se ne kap